Барои навиштани ҳикоя аввал фикр мекунам, ки дар бораи чӣ менависам мавзӯъ ва паёми асосиро муайян кун. Баъд қаҳрамонро эҷод намо ном, хислат ва ҳадафашро фикр кун. Ҳикоя бояд оғоз, қисмати асосӣ ва анҷом дошта бошад. Дар оғоз ҳолати қаҳрамонро нишон деҳ, дар қисмати асосӣ мушкил ё рӯйдодро тавсиф кун, ва дар охир натиҷа ё тағйирро навис. Ҷумлаҳоро равон ва бо ҳиссиёт навис, то хонанда худро дар дохили ҳикоя эҳсос кунад.